Injé umu néjool bélébul nafa yara gapú ékango bulééf go. Gapú bulééf go, aan diit étééb bo, go nak gutéporo. Go béjoow: uyiit, jigool, nabang bulééc; gasiit gubang gulééc, gaciil naŋorul nalééc; to gurégé, ésiil gurégé déré bulééc bara gapú. Du gurok butépum bara gapú dé; bulééc bara gapú éém aan diit atépool ho nak alécoro.